Një nga pjatat tradicionale që dua është pasta e pjekur. Përgatitet me shtresa të makaronave, salcë mishi, beshamel dhe djathë, është një pjatë e pasur që më kujton mbledhjet familjare.